Odam aghum me ikep enya ono oven ke rene nwet ke rene uwet we edimi edimi rei edubo rene uwet ishi rai rene nwet ewe ari ikep enya ono ngee abe arem ee aghama kaeke utuu ngee ebe arema ase ano ugwu ikep ebe ugee ebe rem ashin ijek oven ikep ebe etetene ikep ebe oven envi nne obie ono ushin ke enyen ewe ikep ebe, ebe ashin nnyen ee agee nwet mme ighaha uvia inep mma isee ijak ebe mme nwet ire deene kee ikpagha yene ono we ugu gee nwet kaeke oven uge ushi ono we ugee uwet uvei nuga nwura <hesitation> rem odom ee ughara ughem ugwuru we mmang uwen ee ana ebe ono we ijee nwet ukep kaeke oven rai rene nwet ikpai ikpai ngegoma, nge ughaha uyee nyiowe uwu shin kaeke oven we inep nne urem uwu eyak eyak oven wenge inevi nne urem inep mme use ogbog eyak uket nwe rai rene nwet mme ike are ikep enya ano ebe shin mme yene ewe mme uket inevi mme obie ono uket mme ari ikep ebe kaeke oven ewe igwee ebe adorewe yene utuu ebe uwe inep mme ebe then aka urem isee modom ozom ke odom ozom ewe. Too gba kee <hesitation> izep izom ari rem odom izoom igon eee igon igburu ari took ukon itoo gee izom izomewe mme azep azep izom kpoor kpok egwee aya izom aya izom izann oven we idori me after aya <hesitation> aya izom agwee mme isee ogon ase ogon agwee efab ee ike azep nye afobine agwee oven yidahi we idorime me odom we arem mme inab igon, anab igon agwee akava igon oven ari mmi gonee <hesitation> gon igburu igburu mme ighaha oven ususo we nne gon ge ozom aghum mme ike nni rene mme rene gba edubo igoni igburu uwe agwee mme ree inep gwood izan awerime agwee runa igbehi ike edu nwe toon ee vunn atoone iuun agwee me ase eduk anwe eduk anwe irem ishiga igwee mme zuna nge zei nwura zuma ke ozoi mme ra asu <hesitation> aseme inu eseem inu, agwee awege arome idum, idumi igwee <hesitation> ighama egbi we ishi afog me adodome adodo nome inevi inep agwee eee eduk ewe ivai mm igine isee inep inep gee ame igburu ewe. Mme wep irene ishiga igwee akpa eno ebe wep mme azena ibid ke okpu mee ovum inume ikwa eto imangha utaak we isuu iseme ibib ke okpu igbob nne inimi inevi inep igbere ugburu ewe iwep izan igwee ikwuuu igbou ishike adog me akuva me edodog eden eduk ewe ishi ofee umuke jeni ishee efia unen <hesitation> Biakpen ashin eduk evai mma ageee akavame edodog then ke efee zop unme ivai mme ike ari irem uge air idimi itotono uget ari ebe kpoor kpok egwe ari immang eduk nwe dog me immang efene ren egba remi ishi ren me deene gee ugetwe anuk inep nna agap mme so that ivume gee sorame mma ugbug ideri ama ovoi imug iyeme omo irume gee sorame see ikwaa igbub eduk mme agwee igham we inep ma agoor azahame rumer aje efia then eme igburuewe adohime ee inuki egwee adohime <hesitation> ereme garri gagrigagri igee eghoor kpaa ina mme eduk nne duk mme agba asune me agee <hesitation> ageee <hesitation> ageranye agee dog adogee <hesitation> ngee asune igha asune immangha arem mmee garri ree gagrigagri. Ammang me aren ume ara asuneme eghoghe gee ekpa agogho gee ekpa agham ugwuru so that ammang ee ammang me aa solve ufuna gbegia gee we agham then ame kga igwuru ewe inep deene ke biakpan iye ugwuru deene mmisu yioari edaidan ano ama ari mma gbong ere odom gbong ete odam me ughara arem odome ozom asema so odom ozom ewe aghana reme irene iye ugwuru deene are mime oobie ashi agba obie but aremime edubo we ammang ugwuru ase gbume ire iye ugwuru deene ke Biakpan mme ogbog odom we nverem ye ivai.